Pues neh nikihtowa pues okachi kuali ma tlapowakah ihkon, pero pues sekinmeh amo kinpakti, kemih neh nomonan casi amo kipakti ma tlapowakan nahuatl, nikihtoma amo porque, amo mixewi itlah groserias koniliskeh, yeh amo kikaki. Pues neh tlen weyi nochokotzin sekinmeh palabras yayikin- yikinmihtowa. Pues neh nechpaktiski ma kahxilikan ma tlapowakan nahuatl iwan nekan tla yehwan kineki pues ma tlapowakan inglés. Pues ya kinpalewis de nochi, pues kemi ne kanin neh nopueblo pues nochi tlapowah nahuatl, así kualtis nikinwikas tlapowaskeh ompa, pues ya pues igual tla kin- kinekiskeh yaskeh kemin axan seki yawih estados unidos pues ya tlapowaskeh inglés, aha, okachi amo owih.